Fomba fanaovana ny tiserta landihazo dia: maka lamba landihazo ianao, vita amin'ny landihazo lay izy de avy eo tetehana arak'izay refiny ilaina, avy eo kosa maka an'ilay milina fanjairana ireny ianao dia zairina arak'izay tiana eo lay izy.